Ny resaky rehafintsika izañy da mpampianatsy eky no resafina mba tsy añano fanabeaza i ajaja io. <hesitation> Bakeo koa ny mpianatsy koa izañy da entany ahay hiaro teña da beazin mpianatsy amin'ny raha tokony ataony an-dakilasy any fa tsy raha fantany avao ny ataony any; zay koa mantsy mahatonga raha mampatahotsy mpianatsy io fa migafy reky da mañano raha mampataotsy koa mpampinatsy bakeo.